A este vinochii ni kejaa saa vijiin, chii keja’ayo konte octubri este saa vijii, te este <hesitation> kuuni kaasuyo ínn tau yu’yo jaa kuu ínn sa’ama kuntíkí sukululiyo nava’a tu stáá xaayo kajii, te este nii xini kuiaa ya’ate este nuni ntívíyo <hesitation> inka kuiatu jaa ka’atuyo este <hesitation> oko u’u este enero inka kuia te, tuachii a ni keja’atu nasa’s vixii inn tili te, yuana te kua’atuyo ntívítuyo este jaa ni’ni xaa satu a chiyo kua’ayo, kuayo, kua’ayo jii taka yoo yua te kunini, kunini, kunini te suni sua kotuya, ku’uyo kaachini, ku’uyo inn salama, kasuyi xiniyo chii este, tu ntauyo chii suni ni’ni xáá saa te katíín kue’e, kaatíín yo te este ja nani mani kotoyo mayo, ku’uyo sa’ama ku’uyo, natu vita nu’uni, chii kaasuyo xiniyo kasuyo mayo, ku’unyo inn sa’ana luli inn chii, este vijiin sa’a pero nakíjaá ni’ni te yua te tua yuate tua chii in kachini ku’uyo xiniyo xii ínn pañu kuniyo xiniyo.